<hesitation> Le resaka fiasan'ny ventouse ty ndraika am'fagnadiovana <hesitation> tuyau sensina zany, hoe <hesitation> <noise> <hesitation> magnampy pression kokoa zany izy a, izy misy tahony a de le karaha misy <hesitation> boribory igny a de <hesitation> misy force anao zany miasa aminanjy a de miampy koa pression-gnan'le raha sensina avy akeo, de mandeha izy.